﻿We shine yiijino toomon ti fokrochono nindan kun romonɗo keero we shingar keera ni ka ɓaang shiko. Nira perani nin waro kuuri nin yu shittau ka ɓaanno ni ma weeko we shina fooɗon ti kurii nin watu li minidi di s̱obbilla kelun kummo ni minji an foknano washinna minji anfoknano kan shiɓɓano mu toomo keero we ka ɓansu. Kan fok kuuji ta sau shinu mu kar ɗaan shaa ta munsu ninyam Keelan-kumo ni minji foori dwe nindan kau shibba na ma peno we shimar yuwani ni ka fuk kuma, dooje makam alleman mar yu we ka fokku ma yig̱no wala nin dina nin shufu shiɓɓa kan moi ma nin dn iɓu shira shiɓɓa minun waro kuri duai minu wa yiru shittau keelakui mun yu ɓang nin shirrai mun peno shittaui mo we shina weeko shikki yiƙƙo walla ti fukrocho no nin kero we ka banno nshufon mandi mun keero shini.